Ultimamente l'aggio fatt nu viaggio e so jut, <hesitation> so jut in Trentino Alto Adige. <hesitation> Ij so nata arò sta 'o mare, no? Quindi p' me era tutto nuovo, era nu poc curioso su come so fatt <hesitation> 'e <hesitation> che ne sacc, 'e muntagn, comm comm s'ausa addo loro 'a magà. Pò chist sciano no? Quindi ij c'aggio pur pruvat 'a ji a scià. Aggio vist nu sacc 'e post e so jut 'a Madonnina di Campiglio e <hesitation> poi arò so jut? Ah so jut pur a <hesitation> a Bolzano e lì agg magnat 'e brezel ca nun l'eva maje magnat. I canederli pure. E <hesitation> m' piace 'e viaggià, m'è piaciuto assaje 'o Trentino, infatti c' voglio turnà e voglio verè pure altri posti. Poi aggio visto cocc lago gh- ghiacciat e <hesitation> per esempio. Però lì è nun poc chiù luntan, pecchè 'a semman comunque è stata lu- lunga <hesitation> e so jut 'o lago 'e Braies. E c'stev nu sacc 'e nev e poj comm facev fridd e <hesitation> lì vicino simm jut 'a fa 'e ciaspolate, quindi 'o viaggio er nu poc chiù. Dicimm che è stat nu viaggio sportivo mettimmola accussì no? <hesitation> E nun m' so jut 'a rilassà dint 'e terme. E <hesitation> no m'è piaciut. Lo co- consiglierei, mettiamola così. <hesitation>